Tuñati tikoño xa nrokuin nruté ñá tu kanrotí nenun no nrá nruté nguati xa tu nrañati ná burru huati tuxañati, kahuallu xañati tú noxaña tiko yo'o nrukó, kanená ini karuté yuni dayunati te'ú kuanti kaxhió yuti tú'u.